באלניסבה אלא כת מטר אנני נדיר אלזראעה, דיאל טעאם דיאלי לי ראדי נאהדו, נקדר נכ’תאר נדיר שי חודאר לי סאהלה פחאל אא חס אלבטאטה מאטישה האדוק מאכיכתא מאכיתח’תו בזאף דיאל אלעניאיה, ו כינוודו דג’יה, ו האדא ח’סם שי בקעה ארדיה לי תיכון פיהא אלתרבה צאלחה, ו נחת’ול נארדיה עלא אלשמש, או נסקיה ו מוראהא נקדר נדיר שי אשג’אר.